أنا أشارك وأدعم مؤسسة مارى فرام الخيرية، لأنها تهتم بتطوير مهارات الأطفال والشباب، خصوصا لأنها فى مجال التكنولوجي هدفهم الأهم بأنهم يساعدون الأجيال القادمة للحصول على فرص أفضل فى المستقبل، ويعززون لديهم الإبداع والإبتكار والتفكير.